شوف أول شي حاول إنك تنام في الوقت في وقت ثابت كل يوم، وثاني شي المنبه لا تحطه جمبك حطه بعيد عن السرير وش- وشي ثاني أول ما تقوم غسل وجهك بموية باردة، بيخليك تصحصح.